Ama xtasmanin kin pulatamatkan atsa- atsa kin kachikinkan pus paxkua, pus agosto, xla antsa ja ta- ta- tantli ama malintsi, payaso, lakga e chino malintsi wanikan, xa samikilh wanikan ta tantlekgo nak iglesia catolica i makgapitsin noxa ti lak atsa tino lamanau kin kachikinkan, tankgo talakgastanan o tamini xalakatununk kachikin tamini talakgastanan agosto, <hesitation> fe pax- paxkua kachikin, unox kilhtin kachikin latiyan tintse artistas ka- ka tasanikan tlakga tu- tu lipaxawakan tsama atsa nak atsa nak kin pulatamatkan kpaxkua liminkgokan tu wanikan tibulo, tankgo tatawaka kaman ankgokan kamawakakan kgantim stanankgokan tsama kilhtamaku, chono mimpara tsama dia de los muertos pus makgapitsin no ta- ta chi tanu ama primero xli kgalhtimi noviembre pus lakchixkuwin taan katuwan taan taputsa xkgalhpuxamkan xlitampakan tuno natali kaxlhawanan xpusanto kan. Chono talimin xpalhmakan tuno na kalilhawanikan xtakgalakan makgapitsin no lakpuskan pus ankgo no talakgatayakgo parax familiakan pus tamapuli kxtakgalakan, taleen xtakgalakan, tsama no dia de los muertos, ca- chono mimpara no ama navidad wanikan pus lakapastajkan chi wani lakachinitanch je- jesus puslipaxawaya no tsama kilhtamaku xli puxamatat diciembre tsama pus makgapitsin no tino tankgon- nak ciudad tachenkgo talakgchinkgo xfamiliakan talhawakgo akgtimi convivio chono xli puxamkitsis tsama nochebuena, pus tawayan talhawa agtimi tawa- tawayana como familia chono <hesitation> enero tsukupara no pus ka lhawakan rosca de reyes, pus kaprepararlinikan xatolekan makgapitsin uno tin taxtuni xmuñeco pusna talhawapara no xtakgalakan chino xa tataxtuni muñeco uno ti lha taxtuni pus lha talhawa xtakgalakan, chono marzo lhawakan dia internacional de la mujer tsama kalakapastajkan tsama lakpuskan Chino mimpara abril, na katapaxkuanankan tsama xkilhtamakukan lakamanan uno wi kamanan ti kawau tamakgskuj xteko para kawau taan tamakgskuj nak ciudadpus pus kalakapastakan tsama kam lakamanan katamawanikan xlekgamankan tino makgskujma xteko, uunoxa tino lhatu makgskujma xteko pus jatu xa tu litamawanikan pero xlekgaman lha- lhatu para tu litamawa xteko porque tsama kawau tino ta taskujmana nak katuwan tsama lakchixkuwin tin tachanik xawatkan mani xa talekgatiyumana tu tachani kxawatkan pus jatu takitlajamana xlakan pusjala xa katamawanikan tsama lakamanan xlekgamanankan ja porque kawau jatu kitlajama xa xteko ani taskuj nakx katuwan, u- uxa xala atsa lakchixkuwin pus kawau untino katawilakats pus makgapitsin xla tacha kxawatkan, tachan uxa taliakgatiyumana talakgkuxtu kxawatkan, chono- no xalakpuskan pus tsa makgtakgalhkgo noxla xkamanankan uxla puskat makgtakgalh x- xkaman kamakgchakge chono kamawe cho kalhawani xliwatkan Uxan tsama xtalakgatayat puskat ponkgxnun lgawa liwat, xtakganan, puchakgenan uxla tsama xtalakgatay puskat uxa chixku katuwan xa leakgatiyuni chono <hesitation> chono minpara xle kgalhkawa mayo, pus unoxa tino takgalhtawakgaman kaman tino taan nak escuela pus <hesitation> para tunoxla kamalhawanikan kawau manualidades skuelo, liku no tatayikgo nox nana kamalhawikan para canasta xa periodico, chono kamalhawikan xanat tuno muju xkanastakan ta- tataya nox nana- nanakan xle kgalhkau na talimakgchi para kapsnat osu para nailo na wilini no nailo likuno nata mixkikgo no tsama kilhtamaku no xnanakan axni xlekgalhkau, unoxanti makgapitsin pus winti tamawanikgo xlhakgatkan xnana porque paxkatkatsinima porque makgastakma xnana unoxa tsama lhawakan mayo, akatunu tawila aktividades kawau chino kamakgapaxawakan laknananin lhawakan nak puchiwin akgtimi concurso antsa lha tankgo ta- tamakgparticiparla tsama lakpuskan latia tu para concurso kamalhawikan para xla silla osu par- papa tatantli Osu para tu latiyan tuntse kamalhawanikan kilhtin puchiwin tlakga tu actividades ta tawila tsama kilhtamaku diez de mayo o en cada escuela akatuno kpuskuelo katasanikan laknananin katayikan parax cubetakan osu para tuntse kamixkikan tsama kilhtamaku na mimpara no junio, axni na kalakapastakan laktekonin para uxa- uxa tsama lakchixkuwin como que lhalu- lhaluxtanunts lhawakan kalhawanikan chi kalhawanikan laknananin tsama lakchixkuwin porque lhaxux tanunts ux- uxla lakchiuxkuwin jalu katasanikan para nak escuela- a man parak puchiwin katalhawakan tsama na katalhawakan concorso pero jaxtanuntsa xla, unoxla kwau xlak puskan tino kawai kgalhi xcuarenta parak cincuenta xitatsiento kat asta tino laklankats no ta tsikanmana pus lhaxtanunts noxa talhakganan che ekinan porque o ekinan chi lhakganana blusa, klhakgaya chono falda, lhakgaya uno xa tino kawau leen taleentsa kat pus tununk xa talhakganan tlakg lakgtapalaxla tsama xtalhakgankan. Tsama xtapunkan wankan liwaka <hesitation> akgkitsisiento xtapalh chono natawili <noise> no xpix chono tawilini xtapan, xtapunkan tlakga xa tun tatamawa xkamisaka xa lhakgat xkamisa xa caje, chono tu atsa an xa skgakg tatamalhawinan uxax kamisakan, xlakatitawatkan xkgankan xmatankalinkan, xtampachikan, axni no tamamixtimikgo putimi tu no natalhakganankgo taan tamatsapinan talakgan ti tsapanan pus tlakga xa talilhakganan tsama no tino laklankatsa no pus unoxla ama tino lhak tsama chino talhakgan talhakgan x tino laklankats pus kawau lhalh lu chalhuw sputmatsa tsama talhakgan <hesitation>